Баъзе ҳайвонот ҳастанд, ки тамоми умр бо як ҳамсар мемонанд. Масалан, гургҳо ва пингвинҳо баъди ёфтани ҳамсар бо ҳам зиндагии устувор месозанд. Ин рафтор ба тарбияи беҳтари фарзандон ва муҳофизати онҳо кӯмак мекунад. Ҳамсарҳо якҷоя ғизо меёбанд, лона месозанд ва аз наслҳои худ нигоҳубин мекунанд. Ин ҳамкории мутақобила имкони зинда мондани наслро зиёд мекунад ва барои бақои навъи онҳо муҳим аст.